Qaychi bu narsalarni kesish uchun ishlatiladigan asbob xisoblanadi. Ikki o'tkir pichoqi bir biriga qarshi xarakatlanadi va ular orasidagi narsani kesadi.